Nimbukha asubuhi liakhuranga embukula amachi esabe mmoni nimale khusaba mmoni neenga shikombe shia chai kali shili tayari nembukula shikombe shya chai nenywa chai nemanya shilondakho niba ninyanga ya eskuli nembukila vitabu nenja khuskuli ekhuiekya abana <hesitation> nendakhapa neshili khuchaka khuekya mpaka embange mikakati mbu enyanga ino nichakhuekya shindu fulani ne fulani mbelio <hesitation> kho ndakhaoanga namna nemenga kha timetable mbu kenya mbe nimbekya china nenjia nendekia nesubject ilya imala ne khandi ilondakho mala ndyo ichia mpaka mmasa kenyekha khunula khuchia khusikuli ne kalia ambapo ni masaa kaa saa kumi <hesitation> nenula khumiliono chya khuekia chila ne nengalukha ingo masaa kaa kukoloba kalya ne shiakhuyanga no khuenga <hesitation> ching'ombe chinyongile chinena ne ching'ombe chikune nomba sichili khuekuna. ching'ombe chili ekune echibukule enjie ndumu ihuayakho mbe enyala khuyobakha ambele kaala nidauhayi mbwo ching'ombe chilya <hesitation> bula masaa kecha khuola ka khushera nechibukula bakaile katonga kalia <hesitation> khurumishile ne kho ndi enga chingokho chiongolie chire na niba shiokhulia shiweleo. <hesitation> chiere shiokhulia shywa jioni niba shiwele khandi amaraa kaa jioni kalya embukule baiyangu enzie khabe siokhalia chya chingokho kho ichikhabile chingokhochile chia khulia khochelere khandi echilisye nemanya mbuchiakhaekura chiliye bhulayi na mala ndi khumakhuwa chye khulia siokhulia na khulisia chingokhone chingombe jooni ile kwonoza nenjereranga <hesitation> engola echai ilio, shikumbe shya chai neshili tayari ne khandi kenywa echai neshina endurilie noshili iya lunch iyo ubelie nolie khali sana khandi inzala inyala khuba nekhuluma sichila unyala khunywa echai ne khandi ekhubida achilile nende echishuguli chinyo khandi taa chingombe nende chingokho khondakhashughulika namna hiyo ndakhaakaria chingombe chilire <hesitation> chingokio chiikure balano nebainyanga ya jumamosi namna hii nekhabakho aali mpira kulikho nenjia khulolakho mpira neba ne kwa tv nomba ne mpira chie abana bayanza shino mala nenjia endolakho mpira ndakhalola mpira nenjendakho nende amarafiki wanje nekhubolokho makhuwa kabili katani shinga shialo shikhali khandi embecha mundu wachama siasa nesichendanganga bali bunichu buli nekhubolakho kabili katani chinga banichi buli nomba neshinga around masika kalikho marea. Nekabida khandi ushughulikekho shinga anyalia khulalakho kho khonyekho. khe kabidi bandu bamanye mubele alala nenabo noonyola bulamu bwakaba shina bwakaba bulayi khondebucha endio ndakhachia namna hiyo nonyolanga enyanga yakhwawa bhulayi ihyanga werei ching'ombe chikure. inyanga lwenye chingokho chikure nookona noli bulayi neke kola masaa kee lukoloba kama saa mbili namna hii saa mbili saa tatu ne nonyola bulano mulomba shiokhulia shia sioni shinga efwe khulipako mwana efisi kho ndachama ekasi ya omubali sana nende khalalokhe ekasi ye buibali shiundi rakho nembe bulayi tawe lakini nengone nenjie khaeka bana eshindu fulani naona nendi bulayi sana ngona nendola mubili kwanje kali bulayi kwani shindu shilo shibole mumachaji sana nekholile kasi ya obabbwali embararuhango sana neshiokholanga sasa yeneyo taa. Shinga isie kama muibali nenjie khuiyabasia endio kenyekha mbe ndipangale mkamba numbukha ndipangile khuekia shina nembukaa mkamba aundi bana ba bekho kama marebo kalya nekamakino nomba ishili emakile kasi hiyo yosi emarire kachire njie ndiyase khusitenda nendi kuyasia musitanda mbe nemanyire kaa mkamba shinga enjava ekasi asubuhi enjava namna hii nepanga namna he ne mwana naye vitabu vivye virele abundu fulani neba shindu shienyekhana eskuli abe neyakhubolera mapema nemanya mbu nembucha asubuhi omwana aundi bameichailenge shilingi hamsini khusikuli nomba eshilinga chya amarebo mia khendakikisie emurere mubag nekhandi chya aliakho musikuli mula nkshitekwele mtiri iye kho kachile bula naabukha asubuhi wakhabaa nende ekasi endinyu mbe neshili khupanga shina. Kho nindio enyanga yange echendanga onyola khunyola mbu inyanga yange yakhwaa bulayi sana.